mɛ tonu ɛre ɛna ɲan li zou zo nɛ imi yei n'we sɛ a be mia ekol ɲuso mɛ arari layirideza klasi nɛ mi a bohɛn bohan ere midim bohan ere dehere